ראלע פון איבערקומען, <noise> אדורך גיין שוועריקייטן אי- מיט די שטארקייט און די ווילן איז זייער א גרויסע זאך. און מ'קען נאר אדורך גיין שוועריקייטן מיט די ווילן און די שטארקייט.